Munywani waghe amabya inawithe obutsibu obweribuka lhuba omwongyacha, ekyokubanza iningemubwira indi abye akakesya lhuba ghunasi wamakesya lhuba wanganathunga othulho othukaghunza obundi iwabukha lhuba. Nekindi ingindimubwira indi bwanu wamabya isiwangathoka erikesya lhuba kwesi erikesya lhuba rya makulema iningimubwira indi akholeki? Ahambe atheke omwa siimu yiwe mwe allamu. Allamu yikanakolaki? Yikana kubukaya okwa saha ghukanza eribuka iwatheka yomwa'siimu. Echindi ingindimubwira indi amabya inanawithe omundu oyukabukha lhuba anganabya akamubucha nga munywani ghuwe inamuterera obuthuku obwo inamubwira obuthuku anzire eribukiramu ibamubucha. Nechindi amabya inawithe obutsibu obweribuka omwanjacha iningimubwira indi asachilengesaya ku chiro kighuma kundi wamabiri tsuka echindu obwongo bukasa bukabeghera. Neryu bwabiri kikolha murundi mughuma, obuli kiro akaghunza nge'ewiki inanimuchikola, neryu akabulhikira inamabiribeghera.